Ngom kare na ngam so futuru ngom na bada ge ngula-ngula so japu se magi soru, coma nyao sinanga, ngula-ngula gena kalo ngom oyo ena ge ngom na bada nage so rasa futuru, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya karana ngula-ngula ge so koroho ngone na bada madoya.